A kaon konreon tele ta nakamonñata hu u un. oreonña akaon nadamon volun chia ta kuadi botoni ta nra volumen chia ada kui tu kuan tachia ta dakuku antena ja tá naonre vá mjun.